Tsy mahay mandrandrana volo aho tompoko, fa ny anabaviko no mandrandrana ny volo, hitako mandrandrana volo foana, sy ny mamako fa zah tsy mahay mandrandrana volo tompoko.